Anisan'ny fomba a Italia aô ny ferragosto. Io da tsy ino zany fa fialan-tsasatry amin'ny dimy ambin'ny folo aogositra izay misy sakafom-pirene sy fialamboly maro. Da ny fetin'ny krismasy koa raiky sy ny fanasàna ny la befana. Io koa zany e da fanomezana ny zaza madiniky amin'ny mpifania ary <hesitation> angano taloha.